Ñy raha raiky nisy aminy ñy tantarany Rosia: ñy revôlisiôn Rosiana, <shushes> taminy tao sy fito ambiny folo sivanjato sy arivo, io la raha bevata aminy ñy tantara ndrozy, ñ'antone io ro nitarik'androze aminy ñy fanangana ñy fanjakana bôliseviky noho aminy ñy fanangana firenena sôvietike, la nisy fiatraikany <shushes> bevata aminy ñy tantara manerantany tañatiny tao m.